O nako inomo manege manege ena lo kai gogong maruka kai dadi panyake sebab inomo manege nako wasakai itebunuwa trus nako ma bira manege wa tiodo lo itebinuwa manege berpengaru juga a nako inomo manege ja saki lo duru seperti naoko ja sinanga lo duru <hesitation> ma gojoro manege ja kia <hesitation> ja pake iulang ulang oka manege kan ingosama manege panyake kali manege lo duru inomo manege kan e ngone ja bagi sinoto yang pertama manege maruka gau- gauku gau- gauku manege nako jo ja tiodo itebini uwali ena kan dema gailiuwa dema gaili so manege nako ma gaili lo ja aikuwa ja tebinuwa manege imama dampak dadi panyake.